Fagnamegnana randrana zany arô a, raha ohatra zany anô e ohatra zany anô e avy manasa randrana dia mando moko arô randranô reva avy sasany dia somary atapitapinô lôngany izy amzegny zany izy tsy mandomando, fa ravô kôa moko arô izy mandomando igny dia masiso.